Dintra la me casa, mi dispiaci pi vuatri, nun ci haiu pianti particulari tranni chi na chiantima di basilicò chi ci servi a me matri pi cucinari. Idda si lu curtiva cu tantu amuri. Iu nveci sugnu assai gnuranti nta st'argumentu. Pianti nun ni canusciu e perciò nun vi pozzu diri chiossai di chiddu chi vi staiu dicennu.